Sosapu sama sosapu nambale malaeang karea sumapu nangkalasan sanambale musti makeng sosapu udang sanang kalasan musti makeng sosapu dede no sanang kalasan uno nitu tii satorona panga pra denina denina wuut wontana paya mokawitu des tu musi pakean sasapu dede laeng sanambale musti makeng sasapu udang nitu ma bersih bersih nambale wo nang kalasan